Ya yatosi olokoloq macca de <hesitation> iyanaritu asu na yeru asu de macca i iparenta najagai bola de <hesitation> macca sapparengngi alena anre <hesitation> na maccai jagai anaq na na yero <hesitation> tosi asu de <hesitation> narekko engka nau masala-sala <hesitation> ri bola ta yenaro yala pajjaga bola <noise> yero asu de yero olokoloq asu- asu e narekko engka tau <hesitation> jokka ri bola de tau masala-sala na alena patu yolo bokkai atau suro meddeq <hesitation> akko tosi ro asu e accangenna najagai kiq narekko ipagguruwi <hesitation> majjaga e atau madeceng ri puang- ri punnana <hesitation> selainna asu de engka to yaseng ceba na yatosi ceba de atau lanceng <hesitation> macca tosi massappa anre macca pale- <hesitation> parakai anaq na macca tuwo ri li- ri aleq-kaleq e <hesitation> nappa <hesitation> macca. Makkempeq macca makkempeq <hesitation> namo mata- maraga tanre na macca to mempeq i ya tosi ro <hesitation> accangenna ceba de narekko iparakai macca to na jadi yetu ceba de narekko iparakai ipaggurui madeceng liweq to accana <hesitation> selainna asu sibawa ceba engka to yaseng manuq-manuq kakaq tua na yetosi manuq-manuq kakaq tua de liweq to accana liwe ac- accana mabbicara narekko ipaggurui ko punnana liweq accana mabbicara agi-agi ipodangngi ipaggurungengngi iyato na teppu aga-aga <hesitation> nangkalinga mattama ilalenna ulunna yato nateppu pada tosi ro accangenna <hesitation> manuq-manuq <hesitation> kakaq tua de narekko ipa- iparakai <hesitation> na <hesitation> i- i- ipagguru anu madeceng <noise> engka to ac- selainna toro engka to <hesitation> manuq manuq e macca to. Appa macca sapparengngi anre alena <hesitation> nafarakai anaq na narekko mattelo i anaq- nonroang anaq na <hesitation> tello na <hesitation> ri bakana pokoq na <hesitation> narekko <hesitation> subu i yolo pi mo- <hesitation> yolo pi motoq yolo pi motoq na tawwe de <hesitation> ko subui <hesitation> makkoro ko tetteq-tetteq lima motoq ni manuq e marukka ni jadi <hesitation> wedding to jaji ero manuq e <hesitation> poleng amaccangenna natedduq i punna bola de narekko subui makkuto ku mageribi wi ya tosi ko mageribi wi namagatti lesu ri bolana nisseng lesu e na makkutosi ro <hesitation> selainna ero maneng onnaq engka- macca to meongnge na yetosi maccana meongnge ap- apaq na <hesitation> akki- akku ipagguru madeceng meongnge macca to. Apaq <hesitation> macca massappareng anre alena <hesitation> ma- nare- ipeti i mabela <hesitation> ri- saliweng bola de tetteq to lesung alena makkutosi ro <hesitation> meongnge aja- amaccangenna selainna makkacucu ri punnana <hesitation> liweq to accana apaq narekko engka balawo ku bola de <hesitation> meongnge manrei ero tosi ro amaccangenna meongnge na <hesitation> jadi yenaro onnaq olokoloq <hesitation> liweq accana menuruq kuq.